کائیں کوں کہ آپ بہت گم سم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا کہ تمہیں کون سے تو دکھ میں ہے، سب اچھا تو ہے کی نہیں؟ اینتا کرو نکو لو، سب بھی کوتا انسان کی زندگی میں خوشی اور دکھ آتے رہتا، جاتے رہتا۔ یہ کوئی لازمی نہیں کی آپ کے زندگی میں ہمیشہ خوشی رہے، ہمیشہ دکھ رہے، ہمیشہ ایک چیز ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج دکھ ہے <hesitation> تو خوشی رہنے والی، ایک جیسا جو حالات ہیں نہیں، وہ ایک جیسے کبھی نہیں رہتے، اور ایک جیسے رہتو بھی۔ <hesitation> انسانی دماغ پورا طرح سے خراب ہو جاتا۔ <hesitation> حالات ایک جیسے رہتو، ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہتو، انسان بھول کو جانے والا کی کچھ غم بھی ہے زندگی میں۔ ہمیشہ غم رہتو، لوگاں بولنے والے کی خوشی تو زندگی میں آ رہی نہیں، جا رہی نہیں۔ ایسا ہی کچھ۔